الأخوة في العموم عز وجوة، <hesitation> لا ما أبي أكون وحيد، ما ابي أبدا <hesitation> ما اختار عمري اني اكون وحيدة، ترا إخواني هم نور عيوني سند الظهر القوة دايما وجود الاخوان. اللي عنده اخ ما- ما بيطيح ما <hesitation> بيحصل دايما يسنده، عكس اللي ما عنده.